Ny tombotsoa amin'ny sakafo hoanina manta alongany an, de tsy mihena be zany an ny kilôkalôry anle sakafo, le vitamina sy le kalisioma azonao aminanjy de nefany ndrekany voka-dratsiny an, mety hamparary anao ndreka nefa iny raha ohatra ka tombo loatra na karakaranzany.